Ij pens che 'a felicità nun è 'na questione 'e tiemp. 'A felicità è nu concett ca è soggettiv. 'E creatur ponn sperimentà qualsiasi felicità. Indipendentemente dal contesto che loro vivono. Oggi sicuramente stann chiù tecnologie. Quindi 'e creatur ponn essere chiù felici sott alcuni aspett, ma ci dobbiamo chiedere, ste creatur so verament felici? Pecchè 'a tecnologia alla fine che cos'è? Sono delle cose che 'e creatur veren ngopp 'e smartphone, ngopp 'e cellular. Però pens che nu tiemp 'e creatur erano parecchj chiù cuntent rispetto a mo. Teneven parecchie chiù attività all'aperto da fa cu 'e cumpagn loro. Teneven nu sacc 'e attività all'aperto, teneven 'o pallon, steven semp in comitiva. Oggi secondo me la felicità <hesitation> 'e creature <hesitation> è cambiata rispetto a prima. È molto più <hesitation> una questione meno di contatto. 'E creatur si aspettan 'e avè 'a felicità cu Facebook, Instagram, con i like. Ma nun vivono chiù n'esperienza diretta ngopp 'a gent. Io penso che si verimm sott a questo aspetto, 'e creatur 'e oggi sono meno libere e vivono con meno semplicità. Le loro giornate e ne implica necessariamente che loro sono meno felici rispetto a prima. E soprattutto 'e creatur 'e oggi tenen molto chiù ansia. Pecchè le aspettative dei bambini di oggi sono molto più alte rispetto a prima. Ceh 'e creatur ngopp 'e social e con la connessione che c'è oggi giorno hanno la possibilità di entrà in contatto con diversi cumpagn d' 'e lor. Di diverse paesi, di diverse etniee e ponn conosce nu sacc 'e gent. Ponn avè delle aspettative molto, altre, rispetto a nu creatur rispett a cinquant'ann fa che tenev come riferimento sulament 'e creature del quartiere. Quindi sotto anche questo punto di vista 'a tecnologia 'a portato numerosi vantaggi p' 'e creatur, ma ciò ha determinato pure dipendenze. <hesitation> E isolamento d' 'e creatur che si sentono sempre iperconnessi, ma molto chiù sul cu 'e cumpagn d' 'e loro. E questo genera pure delle pressioni sociali allo stesso tempo. Anzi di prestazione. Si sentono soli, nonostante siano sempre iperconnessi. Per cui <hesitation> quindi <hesitation> c'amma pensà ngopp 'a sta cos. <hesitation> Ij pens che 'a felicità nun tene n'epoca. 'A felicità 'e oggi è come 'a felicità 'e ieri. Ma dipende come 'a vivi sta felicità, sicuramente. E forse non siamo in grado, ma dovremmo, avremmo, avessimo imparà coccos delle diverse epoche. S'avess unì 'a sicurezza e l'opportunità 'e oggi. Però con spontaneità che c' stev prim, d' 'e creatur ca s' vivevan 'a jurnat.